Kooefii mekas kam kuugal maajum kañjum woni ɗum hawtan kafe, ɗum waɗane kafe, ngam njara kafe ma nana belɗum, ɓaawo a hawtii, a hawri ko kawtirta kafe ma, koo fii meka timminante kuugal ngal nder wakkati el tokosel.